Lem ayu' kamih luk nu'uh lun luk da'et rena'ey , iyeh ineh lun merar kamih, tetepuh,-tetepuh, ideh ineh luk tu'en nawar. Renga' Dresser idih, nawar Dresser. Tak Dresser na'em idih neh nideh nawar tetameh dedih, tetepuh dedih mey Tua Kampung neh mey nulung lun luk da'et ren'ey neh tu'en naru' kayu' apeh ideh kereb muit iyeh mey klinik bah neh cara lun merar tauh supaya ideh kereb peruyung muit iyeh mey klinik kadi' iyeh pereg bah.

Seriteh Agan Tadun kedeh ngidih.

Mo inan, mula' kayuh kiteb deh kadi' neto' idih pekaa'.

Neteg gita.

Tapi bang linuh uih tapen terawey wih anakadi' nuk lem sekolah ineh lah, mesti tauh sokong deh lah neh am daluh ngedeh sokong tudo ruyung deh nih anak sekolah muyuh mo nih cara-cara tuen me nulung seburur dengan seburur dan mesti muyuh may sekolah doo'-doo' naem kereb pelaba raut may sekolah neh cara tauh linuh tauh kidih tauh kereb nulung anak anak-anak adi' nuk ruyung tauh lah dih tauh marey semangat kuan dah nuru' sekolah doo'-doo'. Keyh. kineh yeh.

Suk ngated ngi ngi bandar suk inan boss lun kamih naru' uhm business.

Mo inan, sapi' kedeh ngidih.

Mo radio nuk pemada' ago dih kadi' idih karuh Lun Bawang teh.

Yah uih nier kayu' tetameh tsineh anak-anak sekoah nih lah doo' bantu deh. May mated nuk sekolah primary may mated dah ideh marey kuman dah doo'-doo' . Nah satu pertulungan nuk oo' uih nier lun merar tetameh tetapuh dedih leh paad nekinih.

Doo' piyan ngi luar keduih doo' mula' doo' bersih bariew.

Mo uih pikir luk lem nekinih tauh pakai teknologi iyah inah narih tulung menolong lah dan kerja sama ngen lemulun dan marey sokongan ngen lemulun dan marey sokonhan ngen lun ruyung narih kawan-kawan narih supaya nalang dengan doo'. Nah pikir kuh kinih.

mula ali lun techu kereb teh narih maet ranga naam muru' techu do do eh

Inan.

Mo luk naru' lun tauh bubuh mey ngi bawang beken, iyeh neh numur satu renga' ideh na'em inan tana' na'em inan deh lati' lah, neh selalu uih ni'er, am tana' inan deh lati' ; kedueh na'em inan nuk kenen inan deh nekap na'em lawid lem tempat ineh kadi' nideh bubuh mey bawang beken supaya ideh kereb lati', nekap nuk penguman dengan senang. Kineh deh selalu tad neh deh.

Menani leng doo' piyan keduih

Paad tidih

Irau nuk doo' piyanuih iyeh ineh irau Christmas. Lem irau Christmas ineh err mula' cara nuk penguman lah, inan teh baka inan teh lawid err inan teh kerid, inan teh senapey. Neh lang-lang doo' piyan uih lem irau.

Naem doo' kuman labo labo sinanar.

Mey nalan-nalan lem pulung.

<coughs> Luk am uih doo' piyan pakai luk gantung dih lah di [stammers] tiang tu. Am uih milah pakai coin dih tak na'em coin kemuh na'em idih kereb pakai bah mesti inan coin kan kecuali iko inan kad lah. Tak uih ni'er tauh pakai coin tak iko na'em coin am iko kereb telepon. Neh teh ibal lemulun telepon-telepon deh keh mabi deh coin deh daluh nidah tu'en deh mepet neh [stammers] receiver telepon dih kadi' deh laya' iyat mabi neh coin dah bah. Kinah bah.

Ni'er wayang ngi ruma ni'er pakai pakai lapung.

Raut tepak mey raut gaing kedeh ngidih.

Lun ruyung deh lem tuseh Iah.

Idih sekulah nuk inan kai mudeng nih doo' idih leh, guru' men doo' tideh, anak adi' peh doo' doo' raut deh doo' teh piyan deh me sekulah err nalan kukud tideh kadi' muneng teh sekulah dedih ngi ruma dedih keh; Kayu' ngi kampung tauh neh nalan kukud iden mey sekulah. Doo' teh raut deh, muli' deh pen raut-raut tideh. Neh teh sekulah nuk mawang teh niyat deh mey sekulah mawang teh niyat deh muli' sekulah, inan teh nuk kenen tu'en lun ruyung deh ngi ruma' dedih beruh.

Masiew Bera Adan.

Bawang surga.

Lemulun nuk nuuh lemulun nuk tusah ideh nier enun nuk keperluan dah lah enun nuk keperluan lemulun sinah marey keperluan kayu' naem sukup nuk kanen deh may kayu' dah pruyung nekap nuk kanen nuk barey-barey <coughs> kayu' marey bera ngadah nuba' nganah naem tana' inan dah nibu marey tana inan dah nibu uhm inah cara dah nuuh. Kayu' lun nuk mait nga' may clinic, ngemung usin nidah bah. Ngemung usin keh inan nuk kuh bayar iyh may ngi clinic nah. Nah lun tauh nuuh lun ruyung tauh. Supayah ideh kereb may b erubat.

Uih mimang meraut uhm Sape'. Katu uih iit ilad mimang uih raut Sape' nah. Nah tuen uih pakai lah masing nekinih. Mileh uih raut Sape'. Naem tungeh tidih uhm doo' tuuh kayu' lemulun nuk raut kinih, munih teh Sape' tuen uih pakai kareb teh lemulun kanut pakai Sape' uih nah meraut Sape' nah. Nih satu-satu alat nuk uih doo' piyan raut Sape' kayu' lun nuk milah. Kayu' na' guitar nah naem uih mileh naru' sinah.

Mo raut anak adi luk ngi bawang tauh neh mimang raut gaing nih lah doo' piyan deh ngen sineh raut gaing nih. Inan teh gaing nuk merar inan teh nuk madi. Pangeh muli' deh pen, mey diu' nideh bah kadi' doo' piyan raut gaing doo' naem kutor bah. Doo' ileh anak adi' ideh teh luk doo' ileh raut gaing nidah lah ngi ruma' tauh.

Guna bank dalam talian err nuk tuseh wih leh kayu' lemulun sineh kelupan atau na'em ni'er na' kad dih doo'-doo' lah, tak ideh ngalap kad dih kemuh keli' deh numur dih pen neh nideh ngalap usin pakai kad iyeh neh. Neh neh Mey ngi burur bank koh terima' nangey kereb , utak koh silap-silap na'em mu'uh na' kad neh raruh iyeh pen lemulun sineh neh ngalap usin lem bank men pakai kad iko. Neh tu'en jaga' doo'-doo'.

IT kedeh ngan sineh.

na'am do tuuh.

Naru' iyeh buluh ngen ruyung dih ruyung iyeh.

Renga' inan raut atau kuman marey nuru' lun merar marey tebada'.

buda'.

Ngi Bario 'am line, 'am ena' ngih. 'Am line ihh doo'.

Meley kadi'' am rayeh uli'.

Mula' lun kamih nih ma'it lem batek mey malaria

Mo yu bajet uih teh naru' dih ngen kamih.

Neh mudeng ngi bandar mimang murih kalau kampong doo' pun murih.

Exercise lang-lang doo' , sukup rudap.

renga' kamih malem 'am tidih doo' tu'uh.

Naem tidih doo' tuuh lah.

Naem keli' keduih.

Iih maya' kapeh iko ngimt idih terun.

Doo' keli' uih, sukup rudap sukup kuman doo' pengeh diyu'.

Bunga' nuk mula'-mula teh daun neh.

Usin ripun thirty percent let ngen gaji mudih lah

Nga' niwa kedeh ngen sineh. Tu'en niwa lah.

Naem keli' kuh.

Inan kadi' idih lem karuh urang outih teh idih.

Nu'uh bawang kamih doo'-doo'

Raut badminton mey na' keh [er er] table tennis lun nah.

Mo sineh kereb mesti deh mula' masa' bukuh iih.

Lukis bunga' doo' pian keruih.

Mu'uh perenggai' teh kamih.

Mey pili'.

Masa suk inan uih lang-lang doo' liyat neh renga' uih menani ngubur Tuhan

Doo' piyan ngelaak, doo' piyan kuh meman lemulun.

uh na'em teh keduih lem sineh beto'.

Iih doo' lemangui tegiu' rayeh rayeh teh lem burur narih. Mudeng ngi Pa' Kelapang narih ngilad.

Sah tabada deh nuru' naih kail-kail sembayang kail ngan Tuhan

am tuuh ma'le siit men bangsa uih lawyer

Oo awan kudih lun paad bangsa' ngan uih karuh Kelabit kidih-kidih teh kediweh.

le' naam mileh sinih

Lem so inih naem nuk keli' kuh kerud

Nuk kereb-kereb ngam ngan burur narih lah.

Kuman neh.

Iko.

Mula' ideh nuk mleh lukis kedtih. Abang Terang mileh.

ruyung ngeruyum lun mula' doo' teh narih doo' pekaruh.

lemek Tuhan Yesus...

Irau Easter seh doo' pian kuh mey Irau Krismas. Doo' masa ineh teh inan narih peruyung-peruyung ngen lun narih.

Telefon.

'am teh keduih mileh suk tambah nilai beto' mey tambah credit, bayar tupu teh keduih.

Doo' ngai niyat muh.

inan.

Sukup rudap sukup {er] exercise.

Nier kapeh pudut iyeh lah.

Mathemetics ngen sains mikat ngen keduih ngilad. Naem keduih sedoo' lah.

Doo' teneb kedi'it.

Telephone bimbit.

Bunga lily kedeh ngidih.

Uhhh nganeh deh mula' bubuh, am ketedteh ruma' kesilatan facilities dih doo' bah kadi' nideh bubuh mey lem bandar.

La' belajar naru' akaun.

Naru teh narih masa idan keren mey.

Ideh nuk chur pawa' eh.

Naru' lati' mey... mey err... err... naru' mats...

Maya' kapal tidih.

Muit passport mey kad kenalan lah.

La' mey kuh policeman policewoman

Do' pian geography terun mileh teh keli um keadaan um so edan

BUa' Baung, Bua' Laam, Bua' Kaber.

Mesti inan err twety-four hours electricity kidih tidih doo' pakai computer.

Uh mey mey maya' iring iring takung teh narih

La' mileh karuh Lun Buda'.

Ngelinuh nuk midih doo' lah.

Lun merar kamih ketuah Pengulo' kamih suk ngilad.

Balajar[aah]naruh nulis[aah] english sentence.